Për mi a duvrìu pa esi ciamà lait përché ël lait al e chël li ch'a ven fait da le bestie e chi li a duvrìu veni ciamà bevande